پېریان وارخطا وو. انسانانو دوی نه لیدل، خو ماشومان یې احساس کاوه. یوه نجلۍ، سحر، هغوی ته پناه ورکړه. د هغې له لارې، پېریان بېرته خپل دروازه پیدا کړه. خو سحر ته یو جادويي قوت پاتې شو.